أنا ممكن أقولك الحاجات اللي ساعدتني إن أنا أصحى بدري أكتر <hesitation> أول حاجة بصراحة عملتها إن أنا كنت لما بصحى الصبح بروح فاتحة الشبابيك كلها <hesitation> علشان الضوء لما يدخل يفوقني ودي حاجة م <hesitation> يعني كانت بتظبط معايا جدا وكمان قعدت أدور ع النت ف لقيتها إن يعني هي أصلا أنا عرفتها من النت ، كمان بقى أكتر حاجة فعلا ساعدتني إن أنا <hesitation> اليوم بتاعي كنت بقدمه ساعة لإن أنا اصلا لو أنا بصحى بدري وبحاول أنام بدري بس يومي- يومي نفسه بيخلص متأخر ما أنا مش هعرف أنام ولا هعرف أصحى وكانت حاجة أنا جربتها كانت وحشة جدا